I papagai a sun d'üzei abastansa gros, a sun bei, al an dë culur belissim, a vivu ën la foresta amazzonica <hesitation> al an la capacità dë ripeti le parole d'le persun-e cuindi a sun d'üzei tantu inteligent, al e incredibil cum a sun ën graddu dë ripeti